أيوه مؤم- مؤمن بيها، فيه ناس ساعات لتلقى واقعية بشكل زيادة عن اللزوم، <hesitation> هو ده طبعاً كويس ولكن إحنا لازم نبقى عارفين إن في عالم آخر وكده، ف <hesitation> وارد إن يكون فيه حاجة إحنا مش شايفينها.